Leddi Netherlannds ni leddi on ndi ɗoo mari himɓe luɗɗe, bo ɓe ɗo mari al'aadaaji soosay, ɓe ɗon waɗa nyaame nyaame soosay, ɓe ɗon nyaama liɗɗi, ɓe ɗon nyaama kusel, ɓe ɗon bo waɗa nyaamndu zamani irin nyaamndu ɓe watta be flour bana burger, bana pizza, bana sanndwich ɗo ɓe ɗon nyaama soosay, ɓe ɗon mari bo liɗɗi, ɓe ɗon mari nyebbam olibee oyl ɗo soosay..